Ty karaza lapoaly haiko aloha lapoaly fanendaza fia, lapoaly fanendaza atoly, misy koa lapoaly fana- fanendaza bokoboko, fanendaza mokara, fanova fanendaza frity. Ty valany haiko kea, misy ty valany fiketreha vary, misy ty valany fiketreha laoky, fe valany aluminium aby, misy moa ty valany sasany rice cooker re zay ty anarany fa ze fa vazahavaza koa ro mampiasa any rey.